<hesitation> Kôfa hagnadio lafenetra, voalohany fafagna, zany hoe tsokitsokiriny laposiera jiaby ndraiky loto jiaby agnatiny ndraiky antsefatsefany, avekeo afaka as- afaka diovigny ragno na atao passe chiffon de zay.